Re yen jwa'n nakin mena naka', yen yoi'na chele jwa'n yen nali'na yen jwa'nzo zapa'- zap' jwa'n lad ney re jwa'na jwa'n nakinxa le yen yen nazana' le yen jwa'n nali'ba yenba nakin- nlikinxa nxyob yeja nxyob zi chele zi pana' zi extil' xomod jwa'na jwa'n nakinxey mbay na ley yen jwa'n naz nak lenaba' jwa'na ncho re xenaka kad ngona xanak re kad ngida chele re jwa'na jwa'n naz' jwa'na nakinxa re jwa'n cho mola' jwa'na jwa'n na- nakinxa re pladba', mbay na le plan jwa'n ta nzo zapa jwa'na jwa'n zap jwa'n leney naka ncho re jwa'na nchamen xenaka arroza' xenaka luda' kob tay xenak re jwa'na jwa'n ndioba lud teda'na lud re jwa'na jwa'n nly kinxey jwa'naza jwa'n <nn> nlykinxa re plad ya' mbay na nartoz <hesitation> nnn- lad naki nlikinxa jwa'n naka yen yo'ba za or ncho zi fiest xaora ncha zi le men za or jwa'na nakinxa plad plad yo'ba.